Ka shumë lloje insektesh, si mrica, bletë, flutura, fluturuese, muha, krimb, cico dhe mizë. Çdo insekt ka një rol specifik në ekosistem dhe kontribuon në biodiversitet.